चेल्कुड़ी आप्स मुँज जब बोलौं भी ओ और जो नेनेनी चेल्कुड़ी भी से तो सुळे र्हो बोलांदी लागी और जो बोड बोडी चेल्कुड़ी भी होन सो जोडड़ी बोलौं। और जस बोड बोडी चेल्कुड़ी भी बोलाओ तब नेनी चल्कुड़ी तेनुकी भी तेनुकी नकोल करौं।